वैज्ञानिक लोग आजकल लैब मं नकली मांस कृत्रिम मांस बनाय के कोसिस <hesitation> कारी रेयाज़। ई मांस बिना जानवर कटे तैयार होवे। कुछ लोग कहें कि ई से पर्यावरण को फायदा होसी, अने <hesitation> कुछ लोग अभी भरोसा नईं कर रहे। अगर ई स्वाद मं बढ़िया अने सेहत खातिर ठीक होसी, तो खाय लायक हो सके। तूं का ई नकली मांस खाइसी।